Iyal hine emmi humma sabʼa, talata minum rijal wa arbaʼa minum kan banat, haw iyal hine khali humma tisʼea, tamani minum chatta rijal wa wade minum bas bit. Ha katir ke fi auqat hine al